<noise> Neddo mo Ɗum wi’ata Harald Fie gootiniri laamuuji finatawa ɗi lesdi Denmak hitaande ujinere e temedde jetati e cappande jedidi e didi ( eighteen seventy two CE).